Ridüre ridüre ël suchèr, l'ünich sistema chë mi cunosu al e pi nen mangelu, pi nen, bütelu da gnüne part però, anche cule pastigliëtte li dë dë dolcificante, mi l'ai pruvaie üna volta, ma e ël suchèr al e 'na coza al e 'na coza prope che duvrìa eliminé